Khuthia vuleka thisolo thiovusua, shindu kama inthukha, neshindu shiarisia, shiandaria sana, shichira chirie, inzukha niethukhana yakhuluma, ne nolanyola vushirishi vwaluangu taa <noise> mpaka walafua. Bora vufwisi vwayo vuola vulia vulia vuathia vuolakhumuoyo, nolafua shichiranga nembola mbu inthukha ndachiria sana handi avandu vanji, shichira nolola, inthukha nilolokha mpaka yerue. Ingawaje nishiumbe shia nyasaye, lakini sharivua khurula khale. Kata mndakano inthukha yarivua khulondekhana nende vvhumwisi vyayo. Khunifi lala khuthisolo thindaria sana. Avundu wa ili niloloshe mpaka, khukhavanga thingira ive irulao khuvera nomba nivera nifura <hesitation> thisolo thiomwiswa ndaria inthukha sana khushirakho thisolo thiosi.